أول شي بتختار موقع اللوحة على الجدار. <hesitation> بتجيب ال- المطرقة و المسمار بت- بتدق المسمار بالمحل اللي اخترته. <hesitation> بعدين بتجيب اللوحة <hesitation> بت- بتظبطها على بتعالجها. بعدين بتظبط الإتجاهات والزوايا تبعهم عشان تكون مظبوطة عدل على الجدار.